Cazi naré queity rcheldiá runche cumid' puez raná nubéz runché xana ra cumid' nizh'áz bal za xiobginy xníá xten gyíedy, xíobginy xíá, nubéz chi runruba tïé fiest' tïé chi runcheruba lan, chi nizh rdauni, bal rcaza gunchén, gula nubéz moly runché xnana. Nic'za cald gyiédy queity nandía xina rac'ché uma nizh runcheba laba uma rcaza gac'be'be xina runcheban chi, gula nubéz runcheba gyíindoóh behé, runcheba, nizh runcheba, chi runcheba get'gúh behé, zuma ryitézhgaruba behé gí ba, nizi nana runruba, gula nubéz runché xnantyé xíobginy n'gá, xíobginy n'gá xten gyíedy per ziega queity nandía xina runcherubani, nic'za xnana queity randía runcheban, nubéz lanyí gíité rídien uma labaa nizh runcheban, xiranizano, nubéz runcheba gyíndoó bzagyiáh ra gyíndoó, gyíndoó biaági ra nini nizh terani pur-pur verdur zeni chi nini nizh, ra xina, ra bézgí'i runcheba rana xiga xi xtyiaázhi rzalba loóhn per na queity pa rcheldia gunché cumid' zíepa, zíepa ni runcheruba lan laruba, nizh runcherubalan laruba, ra-ra xinagilan ra <hesitation> ra moly gí ra moly gwuur, nuvez runcheruba cald gwuur, cal guún na, ra pat' guún ra nini nizh runcheruba, ra biste ra rniruba, per' nigaziza, nubéz rcaza gunchén per' queity rcheldia runché cumid' pues rquieny gíchielia gunché cumid' loóhruba té laruba nanruba.